Waa cwii nantquie na jeeⁿ caꞌnaⁿ ntyjiiya ndoꞌ tijndeiꞌnaꞌ nlañꞌoomꞌ juunaꞌ ndoꞌ tijndye ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nleiñꞌoomꞌ juunaꞌ joꞌ lqueeⁿnda̱, lqueeⁿnda̱ najndyee macaⁿnaꞌ na nntꞌiuu nda̱ ndoꞌ nda̱ jeꞌ xocandaꞌ juunaꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na ndaꞌ ndaꞌya nda̱ tsꞌaⁿ nncwjeeⁿꞌeⁿ cwitꞌaaⁿ nda̱ ndoꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ tsꞌaⁿ nntseitjoomꞌm lqueeⁿ ndoꞌ nꞌñeeⁿ na ndaꞌ lqueeⁿ naquiiꞌ nda̱ ndoꞌ xeⁿjnda̱ jeꞌ nncwa chjoowiꞌ tscojñom ndoꞌ ncwa chjoowiꞌ ncheⁿꞌ catscu sa̱a̱ mati jeꞌ tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntioom jnda̱a̱ nꞌom ntacheeⁿ chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na mancheⁿꞌti lqueeⁿwaaꞌ xeⁿ na luaaꞌ ñequeⁿ jom.